Eme one mai akun sikat ngiis hoo tau pande bersii ngiis te suan te porong neka manga wau one mai muu te telun ga teporong nua ise ngiis eme pengalaman daku danong au laing koe toe manga sikat nggis jading ga ngiis soo ga nua taung sit agu toe manga kat manga diia rasan poli hitu ga eme ngoo toe sikat ngiis pande beti ngiis aku pisa ngkali beti ngiis ga pengaru toe manga sikat ngiis aku eme ngoo sikat ngiis sua ngkalin ko telu ngkalin selama ce leso hitu ga pas cebong le gula agu sebelum took le wie aku eme pribadi sampe bet hoo beti ngiis pengaru toe manga gejur sikaat ngiis danong laing koe. Agu em ce gunan sikat ngis hoo tau diia ba weki eme cumang agu ata diaa tawa orong ngoo jaong data diia eme imus agu a dian lelo model ngiis aku kole pernah lelo at toe manga sikat ngiis hitu jading ga ngiis diha peang taung peang poli hitu ga sampe nuan taung eme ngoo ga cumang tau agu ata kole toe manga percaya diri hitu pengaru toe mnga ngiss a bersi ngiis peang taung ise ngiis agu toe mnga rajin sikat ngiis hoo kole ngance kole toe manga percaya diri eme ngoo wa acata atau cumang agu ata eme laing tombo nganceng ngoo ata toe manga minder agu ite pengaru toe manga dian wau one mai ngiis dite.